Sii karia minei lango sia kami minemuali pomalean sekitar tiga puluh tiga tahun enam bulan sio rimean u nyaku woi siamina cerita napaman untoro- untoro tudu entah napa untorou pacarita'an nami tan witu nona an umpatudu jura ung-ungkelangan ta wonepa unsi wonta pe'don kita akat metu a ika were-wure nyaku susut matudu weska wu wosi kauku sia memang termasuk sia memang sio u telewus sana paman memuali tetap u napa tetap sek dumako tetap sia sumerit pokoknya ni tu tanyaku susut pa tudu'ku wensia kuwang ku suma basabar nu u witu roron sabar ti sio berkat ni sadia niopo pung wingmkita Mu ncontoh mani' tu batudu lakone tu a umpa it tamo talaus tu rewek i dua taan untari is te mo tea mo talaus tu de owen sipas katudu umpai ti'i nona'an ugaga ni tu ka pa siapa katudu kumpa i'ti jamu untoromundam wea ntouta toro mundam wia nawakta nitu mo empa tudu-tudu jadi umakela umpomalean musti nenan u suma basabar noni tu umpoko nus totoman sasiasi na suma apa yang wengko mekah sama syaka pameka dua seserita nu lako sede momawuri kendata kendati syamawurw sebenarnya syamaiyang keren miko wo nepansi wona lako seasi miwo berkat weng kita